Iyoo, hara ngi jíla, hee ndu ugí mo bingi widi mo biteengim bàa ma. Nsaantiti bembe waamu, ɓaali ma hala ma bâgí mbo. Nyaana bembe mbiida ma gí ngi ghara, ghara bembege. Dango he húti mo mbiida huben ñi ma nhút mo. Unbbiŧa binbesirtini, ndi bigí mo a hódim bàa ma, bihúna nga a ffili ma unsiimi, binriiji, uhúri yaa wiluu tínga. Bihúra go binteengim bàa ma bigaŧu, dong hara he, hi ma húri yaa alúŧi ngi njuuma, ungóbma gibos, uma ted uto seer, uŋóodite. He nda abiiŧa ateengini ma, anhúr ma, anwidi ma, njali ma ateengini ma gimbe, anwidi hara hilli hamma hina hara ma fana. nhúri ateengini ma. Boŋ, yíŧe ngi yíŧi ma reg, bigoli gaaj a ghara bembege, boli ndi holi yaa annúmma, aa ttin naŋi, wi ma gitile fana a bàa ma fana. Ndi holi binte, anan yaa anto ngi hi, andoŋma, ge gi btooti feri ma ga hamma. Hana a bintimbi ma faŋ ma wi gitile, jíli ma fana hamma wi. Jíli ma toom be hana añitina, he hanga uluusute, jandi <hesitation> uluuste unto a girantama, nda abiiŧanate, anhúri yaa héle, héle, ga ateegida. Hini mbinti béle, he ga ateengida, dong wee ma, hara hi go ngi jíla jalu uwoda. Mbolo, btootim bàa ma beebi njóndi nduulu, he hara ndu uto ñin mo, he gwili gilli ma, gjóndi nduulu ngi jíla. Bbasgo hanganti uñín mo, bjetem bàa ma, hande hli <hesitation> gwilim bàa ma jónditi nduulu bjetin jíla ngi bjetin hara. Mee bàa ma bindúba hínooni gím bo, hal hilli ma, ateengini ma, bihúru.